Wo họ oke no ukpe mu no ma ro jo emaha ma rue no oke na jọ zie zi <noise> oke na abe tanu epo oke na o me te keria mere bo baba dede no mare ziye po oke na. mo ma jo evao oke ema ha na eva re were ome eva re were ome becaise oke ameaha na marie oware ovo no ase eya ha na marie oware ovo no a se ebede ha na, okera ese, mi gbe ekpako mi te se omai okeye na one mare ghe na abi vi omai uwo nọ a tese o mai sunday nyaze me re mu edheze me je edheze mọ ye de oware se ome a re kome uko ba ukoba, ukoba na be ko me ro de aware na o kpu ugho logbo. keme eme ma je ha ku ho okeye na epai te akpo oke ye na dede te je were ome vi onewa na keme akpo okeye na ro were ome, vi one na a je ha kuo edrose na fio na edrose owo ogbe jo no ma je ha jo zari oto ogene ma re se, oke ye na mai ema ha na kpo kpo bi ma re kọkọ oma ho we ma be za rọ ma re se aga da mi ni so ma re bi ahere eto oma oma re mu omai ewero ma je ta oki ye na ma re dhe kpo oko ewo mia te kpọ obe wọ na ma re ti bru oware jo no ma be he fve usio usi o no ma be fre dede na mare kpe emefe kpozi mati kpe emefe kpozi eva re mv oma, ewero yo oma be were omai ko oke na na nọ maro na omo be gbe be kpo obo ewo no o be fre usio omo ve gbe rie no obi lu eme nọ ọ be ta no o be zaro za.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 Nọ ata nọ emo jo wo uko ko jọ no a be jọ dhe eva o egwo ma rfe oware no are se ukoko mate kpozi obe mi na mare se ma te keria ma bi wune obe are kọ mai iruo nọ obọ ewune ze no ma re kere rere ma jo ha in oke ye na but obo nana omọ bi ọbọ nana omọ bi muze oware jo rie onọ a bi se no epeti eme nọ obe tọ ofo ro ta eme ọmọmo kpobi o bro bọ nọ oware nọ o lu ko ekpeti eme na ọ rewo oje ti keria na ore ono owo fio agbara o re muo izi abo ero keleo aware no a kere fio evao o ekpeti nana evaọ oke awa ọjọ eri hi ma oma mi ma re keria ma je gwa esa ubi hayo ibi tho <noise> mare gwa fio mare ro kele ovo ive esa mave sie no iroraro na no <hesitation> are ro kele <noise> ovo ive esa ma re ma ine sie nọ iroraoro na no onu kioko ma re lu eme mare kere ei fio oto but obona na emo na gbe rue obe ọ eware ọ ọte me ha abe ta kere oware ovoho oke awana wo ma vi on ena oke awa na were ome oware ọvọ ja ye nọ me ro wọ enu bro evao oke awa na ha rọ ho oke nana ijo ijo orọ no akpọ na ta ziye kpo epario ma vere eva rewere ome eva ore were ọ me onana kpo kpo bi no ma ro na eva o oke awa enana kpobi na ewo no bọ ote gwo naze no ewo but wo ri obọ nọ ma ro obo nana. Egwo ma ro bu te oke yena o wo ma vi ona na oke ye na owoma vi ona na enu bro ja ye ha na. mare gbe re ore ku gbe ko eko nana we ta kpo ogbe jo ino owho jọ dikihe nọ wa ma va wo ore fio oto nọ wa gbe re kugbe na be niwa udi kọ owo a be nua ore ke owo a fi imu ho oto ke awho thihi oke awa na oware tioye ovo ja ye he so oke nana ara na oke na kpokpo bi a te rana akpo na nọ akpo na avo avo idhigbo gbe ewewe uye ovo ahwo. so te ese te mo ki kieze dedere wha emo ogbonana bi ri ri oware tioye an ovo lu me ha jo o na umuemu nọ ero gbe la maha jo jaye he emuemu bu gano okeye na eva je ha were omai mate bi luo i krisimase ene ma te bi ruo ikrisimase mare ya <hesitation> mare mare <hesitation> evao akpo na no maro obo nane, emuemu bu ga no evno oke awa na nọ evuo oke awa na nọ me jọ na ma te bi lu esime nọ ave se esime ta esimeta esimata mare ya luo owho owho ave the erase ze eva na make vono dede ma bi lu eme jọ ma be re evao akpo na nọ maro obo na owho ọ vo re gbe the erase ze wo fro oto ko owho ho no were lu ime were re orie. he emuemu buga no uye ukpukpu la kpu u. eda na eda egbe kpobi fia whero no whe be re ore kpakio anua egbe kpobi fia no, wero no we be da udi kpaki no anua egbe kpobi fia no wero no we be da udi kpa ke no anua di ke owhe no ko eve me ti lu no me te ro luo eware tio nana so ote be. Lelie ozo mu omai ma ahwo akpo manọ obe na ze ma zi he kpo akpo awa mi na no ma je ha wolo uwreri ke owho who na ma no obe na nọ obe u luemuo era eri mari ebo evao obe onowo na. A ne eno ebe nya evao udhere er ero kie ire ti wo ghale but ene be ya evao edhere ọ uzio za ha obrukpe lu eme jo orọ ro kai ma dhomà mà nọ ofe ye na ofe uye edhere obru kpe na re ne ma ya lele edhere oghene dede no maria no ibũõbu no obe go na evo avo imue mu evo avo eyoma reko eva ra na no we wo na were lue majọ were rie a ni na ibidu ra fio ve ve lu idu ra fio fuafo ro ke owho akpo roko me ninena mera eti ne na, ko oterono owhokpobi ta jo ekpano me ro evafua fo ria eme re je enua no wo be nuo owho erere ve rọ rọ ke owhe we te raye no we te kpei no erere ve rọ ro ko we ri egwo mi na nine na. For instance. <hesitation> ovo ke imelu evaho ozo na kpokpobi no anisu wete nya bru ri no ano egwo na no nine na ani isu mi ma ke ri igho no keve ma te lue egwo ata noi we ko igu fio ebe re igu no we kpe ewo wahala uye ovo keme ma gbe ro na me be ta no imuemu na lu eme jo ibu ga no maro kpo obọ oke awa no ma jo na ini evo yoyo whai isu ne be su egwo wa ri onana kpokpobi oro no ma be reye ro lo wai eka ha reko eme ma be reye rọ ta ke owhai roho one eva eme igbe nọ wa be je nya tho wa re ri orono ware ri ha ha mo ma me me be ta na me rio edheri no me. be rọ nya tho reko ma te no edhere e nya tho mi na ma je nya ino edhere o lremena no ine edhere no egwo mi je kieho bi ni ma re wo eghale di egwo no ma ro ni ne na emi ma sai pue dhese oware ovo no ma sai rue dhese rie he edhese owaru ovo no ma ta rue dhese ọ. rie he evao obona na orie he a ko mai isukulu logbo ozo na abo iwo luku fiho we te te emamọ iwo no ero oze iwoma iwo no ero oze i woma kehe whe te rue iwo mana no edhere gbe rie he di idhere ma be nyaze elo họ ko, ma gine wo isu no i ne egwo na ze ne ro obo egometi unana kpobi ma ri onana eve egwo me lu woma egwo jo no ito omai de-de ha ma te te egwo na awo idhere esievo ko ozo logbo nana ko a ko me uve nọ me ro oyibo rota einejo ma be ta ro isoko ro ta ye me ha te ro oyibo ro ta ebe kome uye udu me na be vie udu me na be vie me ta rue aware no e be via evao egbe of a udu me na be vie owha daoma whai mo ero isu mai me rie no a te nọ nọ ote tom ere ovọ na me lu ijo otero ome epavo na ha owho kpobi who oghere keo ejirore no ro lu eme jo no ro su oye reko wa ri eware nana mu so that ewoma olu emejo oze egwo na am kareghoho uyoyo ọ so suo ma kareghoho oke awa nọ maje rọ yo evao egwo mi na evao isoko na so that ewoma no oghene ma ko mai na no óre te isoko no re te ozo na olu emojo ote omai. so that uyeno ma be rue ma noi marie nọ egometi ota wane fiobo ko owho kpo kpobi hi uta te ore nya utu te but ma be ro yena nu no. utute ma mavọ oyena ha ewoma no. o re te isoko na ewoma no ore te egwo na ewoma nọ ore te egwo ra no we no ze ewoma na o lu emejo jo tei eweare ne eve no obo egome ti ze rua re o tei zewy fia ye we je tenya vre na were rie no whe nya se eware jọ ba oto ede ofa we be tu nya vre a ve lu eme jo are reye karegho họ vashe ababo no are ye kareghoho owhe ha eme aro karegholo i dokase evao ebiabol ewoma no oje lu aro karegholo idokase ogbe kpobo no a je be ta usioma are se ode idoka fiye eme wo te nya se ba a te ro kareghoho owhe eme wo te nya se be no a te ro fo ode zi ra? I ma be ta ko mai mai ini evo mai no ero obo uwo egometi gbe eno ero ekwa no a ta ro fioboho ke iso ko na wa da oma re ma rue then we ro fikio oppression ọ oware jo kpe kere u te owho bo we re mutu jo je no utu nana mere jo utu ni kiọkọ me kuku fie a kpe i no owhe nọ obi lu uruemu tioye na sio uruema ba i done they vex.